الاماكن اللى انا زورتها مؤخرا ان انا روحت مول مصر ومول العرب ومول مجره و امريكانا بلازا وكمان لفيت اكتوبر كلها روحت اماكن كتير فيها العاب حلوه اوى زى مثلا امريكانا بلازا كان فيها العاب كتير اوى ودخلنا فيها السينما بحب السينما جدا لان انا بقعد فيها مع صحابى و بنتفرج على فيلم جديد وكمان عملت سكيت فمول العرب و فمول مصر كمان